Azo atao ho ara-dalà ñy fañaraha maso ñy fivoarany ñy fiaiñam-pirenena. Fiarova ñy vahoaky no ñy firenena misy anteñ'ao, laha misy ñy raha mitranga, fañaraha ñy lalaña misy añatiny ñy firenena iaiña nteña, fe tsy ara-dalà avao koa, satria mañitsakitsaky ñy zo.